Men do'stlarim bilan vaqt o'tkazishni afzal ko'raman, chunki bu yangi tajribalar va qiziqarli vaziyatlarni yaratadi. Do'stlar bilan birgalikda o'tkazilgan vaqt ko'proq kulgili va hayajonli bo'ladi.